A karazagna kafe: misy kai- kafe efa voadisa agnatin'ny sase regny tonga de ata agnaty rano fao de fa vita fô ko nay ndray mividy am'kapoàka regny zany de regny amin-jay karanigny, disanigny zay vao ata agnaty rano de ndraindraiky mangatsaratsara azy izy afangaro ronono fa misy ndraiky tia le izy tsotra am'zao foagna.